pehea ka holomua o kēlā makemake? pehea ka holomua o kēlā ʻiʻini ou? ʻaʻale haʻawi pio e hoʻomau ʻoe e hoʻomaka! inā ʻaʻole ʻoe e hoʻomaka i hoʻomaka e hoʻomaka nō a hilinaʻi wau iā ʻoe a hilinaʻi wau ua hiki iā ʻoe ke hoʻokō ʻaʻahe oʻu kānālua i kou hiki ʻole ke kākau i puke. e hoʻomaka nō ʻoe i ke kākau ʻana i ka puke.